Kanthil eile inhi kan tse viltan pui anilaw disan na dwan saa tehi kan eitem angaya. Dwan thai na ang tsi inmani inbunthai emo mi kwad ami ker mani shet dian ang tsi kan eian achati kan shet pavichinani. Dwan saa kan eiani bunthumitut thai na vila jangatom emo chemical viltan lawa man mani achang tsa ang ani dwan pui patang lawa ni. Dwan kanthil ei tehi kan tihek durani lawa atok tia ang tia in kan ei durani. Dwan ahun anga <hesitation> asilin anga ei tehian achat pavibok ani. Dwan thil peket food ang tsi, thil pek inpek saa emo, thil rep saa ang tsi tehi <hesitation> taksatan achabak lawa. Dwan natnate minken tia. Dwan tofmei ang tsi or <hesitation> chemical tenlaw ni hini se mani inbunthnai vila eiani dwan <hesitation> achaberani.